المشروع لي شغالا عليه حاليا هو ديال التجارة الإلكترونية لأنو مشروع مربح بزاف أو ݣاع الناس تيبغيو إشريو عبر الأنترنيت أو واحد الوسيلة زوينة باش توسع الرزق ديالك أو تكتاسب كليان كتار فواحد الوقت لي إكون وجيز أو بواحد الطرق لي ساهلة بزاف